Banij nee iňa banij iňan aci uko wi mëmewi wul wi baňaan pewunŋ pëdo ţi comunote nja manjaáku wul wi baňaan pewunŋ pëme eedobul ilik mlik ţi ngëbeňëwar këyuf iko, këtu uwoomo mdika tuyul uwoomo na uwoorësabel aja ki mëjej kuŋ këkër pëníj këfañ kulaa aka jënţ këţu di mlik majënţ muŋ iloŋ aci ikovaňaţ pëníj fok këníj na yul kabanku.